Hen, hen ga̱mai, hen ga̱mai lala, na̱a̱n na̱ kuma a reep ma̱tool, a reep ma̱tool kuma nƙen nda na̱ ba a laa ga̱mai, nda na̱ ga̱fe a ga̱mai, hen mman hen ƙen ma̱tool, ƙen na̱ ma̱tool nɗe ƙwal yare dwen yi, muop nɗe nƙwal ɗie ma̱tool yi, toh muop ƙwal ɗie ma̱tool hen nɗe ƙel ɗie ma̱tool yi, ama hen hen shika ga̱kut ɗie ma̱tool ba, hen nɗe shika ga̱kut a ɗie ga̱mai, kut ɗie ga̱mai na̱ kuma ɗie ga̱mai nɗe tong wa yi ndong vin ba ɗie ga̱mai nɗe tong wa yi ndate, hen kuma mis na̱ a laa ga̱ami laa ndungba, ni shin bishieyil, ni mang ƙa bishieyil tong shin yi, kuma nɗa̱a̱n bishieyil ga̱ɗe muk tong shin yi, bishieyil muk ɗe tong ɗong yi. Ni a nda muut, ni a nda muut kuma ni shin bi ga̱fe ɗong susei, ni shie laa muk ga̱ɗie ga̱mai kuma ni shie laa muk ga̱bi gargaja, laa muk la ruu nɗa̱a̱n kaam ni niet laa muk ba, laa muk tong lang nɗa̱a̱n kaam tong kyan gya kyan nɗa̱a̱n jap kyan, muop shin kyan nda̱ jap kyan har jap kyan muop tong lap ni ɗe muop shin weer yi nda̱ ga̱shak nda̱ ni, muop tong shinshiel, toh nɗa̱a̱n shiel ga̱ɗe muop tong shin yi, tong wa tong wa muk la tong kat dip ga̱pe laa hok shin ga̱fe kyan, tong wa muk nlu tong wada̱ ɗiem mang bi. Shieyil tong shin nlu, la ya̱ lang gya kangak ndasa̱na̱, ɗongtuam tong yool ɗiem mat bishieyil yi nga̱ nɗa̱a̱n, gya disko ni nong ɗiem mat yi nga̱, ni nong niet bishieyil muk ba, nnie ga̱fe fiso ma a bishieyil ta̱ nni, ɗe mmang a bishieyil susei ɗe ga̱la̱ yi ntiem muk, hen shin ma, hen gode pa̱ naan ga̱fe ni nɗe mmang bishieyil yi, tsa ni ga̱mang biƙwapnda nda̱gurum ga̱shin mmuk nni mou, ni ga̱mang bi muk a mmuk ɗe ni ga̱shin mmuk yi nni, toh hen reep ga̱mai tong kuma tong ƙwal ɗie ga̱mai yi ɓak mpe nna̱ ho, nɗa̱a̱n ɗie ga̱mai ga̱fe hen tong ƙwal yi, toh ma̱ƙwaarkum ma̱nda men, dok ƙa̱a̱spe dwen wa ya, la ga̱na ga̱laa ga̱mai lala, tsa ga̱niet dega̱ niet bishieyil ga̱ ga̱muan de bishieyil nda̱gurum mou, la ga̱muan de bishieyil nda̱guruum tong ga̱muan da̱ga̱ paap waar, shin bi ga̱fe tong ɗa ɗong ɗe ɗa ga̱sa̱ yi ntiem, la ga̱shin bishin bi ga̱fe shin wa nzen tong ɗa ga̱sa̱ ni mou, shin biga̱ɗong, tong ɗa ga̱sa̱, toh ma̱nleng tong ma̱ mmuen nda na jap ga̱ mu, tong ta̱ tong muen yi tong ƙallak yi mu, muop la muen muop la na bi ga̱pe wa nzen, ɗiem ɗi ga̱tem ga̱pa̱ muop wa nni na bi ga̱fe ga̱shin nna̱ wa nzen, tsa ya̱ zem de ɗe ya̱ mang ga̱lana̱a̱n ya̱ yi ya̱ la̱ nwus mou. Tsa ga̱zem de ga̱ɗe ga̱ mang ga̱laana̱a̱n ga̱ yi ga̱la̱ nwus mou, hoom ga̱lana̱a̱n ga̱ ga̱tsa ga̱me hoom ni ga̱tsa vel tsa ga̱niet ni ba, hoom ni ga̱tsa vel tsa ga̱zem ɗe ga̱liak ni yi ɗe nda̱gurum ga̱na yi ga̱mang mou, nda̱gurum la na ni mang, la mang ni tong ɗa ba de ga̱ba tong ɗa ga̱na yit muk mou, shin bi ga̱fe tong ɗong ntiem shin bi ga̱fe tyak ga̱ tong ɗa pya nda̱ naan, naan ma tyak muk tong ɗa pya nda̱ ga̱, nnn, na laa nna̱ dok ɗa shin bi ga̱ɗemen nɗe nda̱ hen, la ga̱shin bi ga̱wa nzen nda̱ laa ga̱, laa ga̱ tong ɗa man ga̱ mou, shin biga̱ɗemen ntit ɗe laa ga̱ ga̱ɗa man ga̱ yi, shin biga̱ɗemen ɗe jap ga̱ɗa man ga̱ yi, la ga̱shin bi ga̱wa nzen nda̱ jap ga̱ jap ga̱tong ɗa man ga̱ mou, ƙwal nda na̱ bi ga̱fe do ga̱shin nda̱ hen ga̱ a ƙaman ga̱ a ƙo a ƙatap ga̱, shin biga̱ɗemen nda̱ hen, la ga̱shin bi ga̱ɗemen nda̱ hen nda ga̱ dok niet ga̱ pa̱na̱ mou. in nda̱ ga̱fe nda ga̱ dok hoom ga̱, hoom hen zak a pa̱na̱ tsa ga̱niet hen hen ba yi nƙong mou, shin bi ga̱ɗemen nda̱ hen ɗe gurum ga̱ɗa na hen yi zak, ga̱mang hen ga̱fe oh laa nna̱ ga̱n nda muk nlang ga̱yil, ni ga̱ biƙwapda muk nɗe nduniya, tsa ga̱niet ga̱kwan ba hen shin ga̱ɗong pa̱ ga̱ nda, na jap ga̱ ga̱ yitmua nɗe tong eer yi ntiem ga̱ na muop ga̱pat yitmua nyit muop, tsa ga̱shin shiel nda̱ muop ba, shin biga̱ɗemen dega̱ ɗe ɗa ga̱ru lu yi, ɗe bishieyil ga̱ru nlu yi, bishieyil tsa. Puat dega̱ sengpe, binƙwapda a bi ga̱n niet ba, shin biƙwapda ɗe ga̱ɗa ɗong ɗong yi, la ga̱shin binƙwapda la wa nzen tong ɗong ba, ga̱na bishieyil ga̱mai ɗong sosei, gurum la ƙwal yare muk nda̱ ga̱ a kabila a yare muk, tong ga̱rena yare nda̱gurum sobila nda̱ mmak haa, kwai in nda̱ ga̱fe ga̱dereja yare ga̱, ga̱dereja mmuk yare nda̱gurum zak a pa̱na̱, so ni dereja mmuk ga̱ dereja mmuk zak, tsa ga̱niet biyil shieyil muk ga̱dam yi ba, la ga̱na bishieyil nda̱gurum la nɗe tong shin bishieyil muk yi, teer ga̱pa̱ pe nbishieyil gurum a bishieyil ga̱ mou, bishieyil na̱ a bishieyil ga̱ ba, shin biga̱ɗemen ɗe ga̱ɗa ga̱ɗong yi, shin biga̱ɗemen ɗe tyak ga̱ ga̱ɗa ga̱pya yi nda̱ naan, so bishieyil shin ga̱ɗong, na̱a̱n na̱ ma̱tool, nda na̱ na̱a̱n na̱ a ma̱tool, nda na̱ a ga̱mai, ma̱ƙen na̱ kuma nɗe nƙwap galwa, tong na hen yi muop nɗe niet hen yi mou, muop nɗe tong da̱ yi tong da̱na ƙapyan na̱ nda̱ ɓetfia na̱, muop niet hen muop liak ga̱tsa naan ba, muop la niet hen liak ga̱tsa naan muop niet a sek muop liak yi ga̱tsa naan, ƙo muop saam ƙek na̱ ba, hen ma hen saam ƙek muop ba, muop niet nshik muop ba muop ba̱ niet hen ba, hen nɗe tong ma̱n ɓallang, ma̱swo tong ma̱tek a nshie muop, muop lap men ga̱tsa ga̱shie muop la̱ sek sek muop. So ma̱shin ga̱ɗong ma̱pa̱ ga̱ naan, tsa ga̱niet shieyil ga̱ ɗe ga̱dam yi mou, bishieyil ga̱ muan ƙa̱a̱t ntiem, bi ƙo kabila ga̱nang ga̱pa̱ shieyil muop ga̱dok ga̱fe ga̱ halishe ni ga̱ɓuet, pa̱ni bishieyil muk, bishieyil muk ga̱sa̱e ga̱gwo ga̱ muan, kuma dip bi ga̱fe nɗe tong feru nduniya ndatengnaan, mang ni ga̱bi ƙen weel ga̱ba ama weel ga̱, ama mang ga̱ fallak ga̱zoom, mang ni ga̱ fallak ga̱zoom tsa ga̱ shinshiel nni mou, mang ni ga̱ fallak ga̱zoom, ma̱dam tyak ga̱ ama nɗa̱a̱n tyak ga̱fe ma̱dam nga̱, ga̱ mang ga̱zoom de men, nɗa̱a̱n ga̱fe ga̱mang ga̱zoom de men, ma̱ mang ga̱zoom ma zak de ga̱ nnie ga̱fe ga̱niet men ga̱kwan ga̱long mou, hoom men sosei ga̱niet biga̱ ɗe ga̱dam yi ba, tong ga̱niet maar ga̱ ɗe tset ga̱ya yi mou, ga̱niap maar ga̱ ɗe ɗa ga̱ɗip biga̱ɗemen yi, la ga̱niet maar ga̱ la ntoo tset mee, maar ga̱ tong ɗa ga̱kat swa ɗi ga̱mang a kwai, la ga̱niet maar ga̱ ga̱too ga̱long tong ga̱ɗa ga̱niet tong ga̱ɗa ga̱ɗip maar ɗi ba, niap maar ga̱ ɗe ga̱ɗa ga̱ɗong yi. Muop ni muop vuang tasa a de ga̱ɗa ga̱ɗaar ɗe ga̱kat yi ga̱la̱ nda̱ shat nni ɗe ga̱kat yi ga̱sa̱, so naan la sa bishieyil a biga̱ɗemen.